A ruda. Demasiao grande.

Pouco. Iso vai acabar?

Que non son de túa edade.

Hai moitos can.

Lo he pasao muy mal.

En avión.